أنا ما أقرأ كثير، يعني بس كذا الكتب الدراسية بنقول شي مثلاً ثمانية تسعة يكون على حسب العام الدراسي، غيرها أنا بصراحة أسمع ملخصات كتب، بحياتي كلها يعني ما أحسب كثير كثير، ترى ما ما أدري كم عددهم طبعًا الدراسية وبعض يعني القصص القصيرة وأنا صغيرة شيء، لكن الحين بس أسمع ملخصات كتب.